الجسم ده، عندو حوجة بتاعة نوم لازم ياخدها و عشان الزول يقدر يقوم بدري، لابد من يوقف السهر، الاتنين ما بيبقن. <noise>